Kən nəngyaimən gʊlar a ji, ji chʊməmwa ni nʊti, kajəni mwam wən chʊ a ni nʊti, mən sʊ mən sʊgʊmənə kwan kwan, gʊki noo jəre wa koyəng noo mən jərare, mo mən jəre na dəyeni mən chʊrə gʊni ka dəye, a dəye go nyənkəng ndəye rəsəg mən lʊngtən mo bə yəyar, niwʊ mən chʊriwe me yarte, bə nənga nən dəntang go nayə nii nʊtə, bə nənga nən dən tung go nnyə chʊ ji bən nəngaiya dəye- dəye go nyənkəng ka be da bə baye go nyənkəng ka kabi jəni ka ne nʊtə hangʊ yəma kani, məmama kani nʊtə, kənə da rə nʊte nən da rə nʊte kadek kə dek, kə dek kə dek a gai, sʊ wangʊ gʊko nən ka nən chii chii go nyən kəng mən chʊrə gʊni ka dəye ra jəni kursə kursə, a dəbe jəni mʊ chʊriye yigi rəge ləre, ləra ləre, kə gʊna dəye rə səyən go masi te miyʊ bərə jəniyə nun tʊgən ka nəyən nan dənən ra gəra kai, mən sunən ta mʊwo ka gʊnəng ka kəba bwe mən chʊn ka kaa bwemuwi ma dan jʊwi, yiyirə go nyənkəng, jiya nənga kə nən nʊrai kənən sʊtən a həngʊ wi no tawə dəbe jəni ki mə bə fʊrə go ni a tʊgagən, tawa dəb jəni ki mə bə ngurə yo ni a chərgagən, yigi ki tawə ba kan a sʊbəmən go nən me nənə dʊrte bange, nga ka gənə dʊr gəbə di gəbi yʊtən, nye ka gənə dur gəbə di gabə yʊ nngə nəngatə gə ditən gəre, niyə tuga bərəki ka gʊ ntali a yəga kang noo. Kənə da rə nute a gʊ nən chii wi kədek kədek kədek nən nʊra ni mən chʊri wə, nən nʊra ni mən chʊri wə fur bwabəne bərarə wʊlai kənən sotən yəm ka kwila, ka sʊwe go nən nənə durtətə nəgənni, nəm mə nən nui yəm gəgərə dur də nyan, ngə gəgərə kəma rang kə nyank, nən menə nənyambə ji nən nəngari tə chʊ ka nyawʊ nənə bujəriyʊ, ka dəyə rə bujəri a dəyə nyankə kʊndʊr kʊndʊr kʊndʊr kabe chi chii. Bwar bi a gʊn nənka nən chii guko go nyən kəng kə gʊ bwe dəyeng a bə nya nən chiro chiroi, ka nya nəbu chiron kə sʊtənə go wʊlai a bənənjən kətə chi agʊwung tə chutəne nəni a gʊ bəri rə wʊlai wʊna ga sugəmən ga tə chiyugwe sʊwe nyang ngo nyənkəng mən sʊgʊmən kəgədi, gə gərə yəm gəgə nifuwi a be, a be nyabən nən chiru chirui kadi go gədi gədəb ni we, a yiga gugki niwo go nyonkəng go nyənkəng wai ngʊn go nyənkəng na chərgo nyənkəng ka dəb wa kan adəbe gu nyənkəng ka jəre rəgaa tari a bə tiya tari, mən sʊgʊmən nan nənbə nə ka mʊriyəng rə bu tariyəng kənən darə nʊte warimyəm ba nənəm, bərarə ki jiya nʊti o məme nənga dan bwe, ni gəra ni bwel nyugʊ məni a məma dan ma bweli jəya nəngʊ ki məmme nyangi ka bə rə durdə nəgənəng, jəya nənga ki məme nyangi ka be da bə nʊng nəb da kali bagi məni kən məme, mən sʊgʊmən yəmbə nyam nən keyi nən nʊ nʊte, nən nʊ nʊte, nən nʊ nʊte, nən gʊ nʊtə nʊratang bərəki jini bwirai jana bujəriyʊ ka nənga mwam. ba nənga yo mənəki chʊgo mʊ bweli a dəbəne a jəre nən mwe a tari, karə jəna nʊti a kabia nənya bwi nən nəni bo, o gʊ koo go nyənkəng nən ka nən chiru chiroi go nyənkəng, gʊ ka ba yo tə yaga noo, nən ngn be, tə yngu noo nən ngabe, jwayər a taʊ go nyənkəng nəm nəndəng nyang noo mə bənə nya nanə chʊ ji ba nəngui, jwagər a taʊ go nyənkəmg ka dəye, a be go nyənkən ka bʊne ji ba nəngai ka wʊlga bwi rə jwagər, ka ri rə jwagər, ka wʊlga bwi bələg adi yəgirə yo nyən kəng kənə da rə nʊte, nən da rə nʊtə go nyənkəng jwagər taʊ gəmama wʊlga bwi a chʊbən go nyənkəng ka ne nʊtə gəmama rə bwigo bərə kiviya nʊti, həmama ka da rə nʊte, jəna jwagəri nanʊ jwagərdə na tawən ka yəlo jəya nʊti, ka yəlo jəya bwiləmriyʊ, kənən nʊra nʊte, karə jəya nʊti a kab a nya baəni, jəya nʊtiu a nyabəni mən sʊgʊ mən gʊ kou go nyənkəng nən ka nən chichi nən sʊga yəmni nən bayi, nən sʊga nyəmni go nyəmkəng gʊka dəg nyui a mʊri, a dəg nyui a murɨyəng a yəmbə ji sʊgari ka be yəratənna yəmbə, ka taʊ yəm a yəmbe nyenkə ba sʊgərəng a yəmbe yamkə ba taʊwerəng ni wʊ mən chʊriwe be yəra təna yəm go nyənkəng, nfʊngre rə gʊlitə, nfungre rə gʊlitən ka biya jʊwi me rə ji ba sʊwei, bən ka a yəmbə yəmhəm, a yəmbə ji nən nən sʊgari, bwari ka taʊ, mən sʊgʊm ən bʊjəri a taʊ məni nən taʊ nən nʊʊ nən nʊʊ hangʊ a sitən a nyar, na nʊgo be ba nənga da nwi bə ki. na mə bən nʊra hangʊ ka nəbən jəna nʊti, kənə kabi nən nya jəna nʊti a gʊ ko bou nən yəgira səi, nən yigi rə yo nyənkəng hika a nya swi hika wʊbən tʊres wʊchi wʊbən yo nyənkəng kənən dinən yar nən yar go nyənkəng, nən nən yar nən nʊwa nʊte nən nənə nʊrare bərəki yarithima a be jəna nʊtig bəka bʊgəm nʊra re nən bə nən yarəm nən nʊra re baərəki jənə nʊti a nənga bwi nən nən, jəna nʊti ka kabi a nənya bwi nən nən a guji, a gʊji mən sʊgʊmən nənka nən chichi go nyənkəng nən churə bʊn tur.